ग आनु पड़ोसी पंग रिगतोक। नमस्ते, ग कुछ दिनोंतू छुट्टियों पंग बयोम दूक ऐ ग आंगू बालंगा बारे सुचेदो दूक। क्या कि ग मानियेरंग आंग बलगाऊं तू ती रानतोई? ग किनू हजु लानना धन्यवाद रिंगतोक। ग किनू रिंगतोक हात स्या बालंगू तो ती रान ज्ञयाच ऐ तेरंग तीरान पड़ेतो। किनू मददऊ ग आभारी नितोक।